Mina yang ami pake ndia mina kelapa sawit mina ndia ami paken untuk ami sasena ado ami sasena i'ak terus ami tao lo nana'ak -nana'ak lalaen a mina ndia boe berguna untuk hata bauk a jadi mina yang ami pake ndia mina kelapa sawit.